Esté tikuaá yuú, naranja, lima, limon, esté ka ka'an ticua ía jɨn, inka ja ku esté ntokoó tuún. ntoko iñú, ja ku este ntuá nete ka kaaán brócoli jɨn, lechuga, zanahoria.